نفيق مع السته سته ونص هكاكا، نفطر مع السبعه سبعه وربع، <hesitation> الخدمه قريبه في ساع ما نوصل الثمنيه نبدا نخدم، <hesitation> مع نص النهار يعطونا إستراحه نمشيو نفطرو مع ماضي ساعه نرجعو، <hesitation> نكملو الخدمه الخمسه ونص، ونروح نوصل للدار <hesitation> السته ونص هكاكا السته وربع، ونتعشى <hesitation> السبع ونص ولا الثمانيه مانفوتش.